Libe two lurara gabili gabaga ganne gatana sita saba munane tisa kumi kumi na ilala kumi na gabili kumi na gabaga kumi ne sita kumi na saba kumi na mnane kumi na tisa halari likumi na gabili khuekya noonyda ochieye khuekya abundu na mshahara kuchelewe nomba uchiye khuekya noonyda mshahara miesi kiwele kata chibili chitoru si alipwanga tawe so kho ola ali khu kasi indi tofauti nende yene yo krandi nonyola nochu mbu no obotinga sana. Alafu khandi mbechakho nepikisiki nonyola khandi epikipiki in a ikhoenyange inekhali mamukunda taa nendali hualimu ta noonyola nembira khumwonda abundu omundu yasinjisia naambola mbile ambundu fulani. Ndakhamuchinga namna hiyo yechachakumba shilingi hamsini yaha khumba shilungi emia noonyola ndekha khonyela mubulamu, mu bulamu naikipiki khandi elya wakhachinga mundu khandi mbechakho nende khukusia chikuzi emboya sa chwikwi khupikipiki nekhandi enjia njiesia mchihoteli noonyala khandi chitoteli chiakhakula chikwi chila.